Rus ël geranio, aranciun la calendula, giaun murpunsin, verde vert l'edera, blö fiordalizo, indaco la gensianella, vioulèt viola la viola